ட்ரம்பெட் என்பது ஒரு உலோக வாசக சாதனம் ஆகும். இது வாயு இயக்கத்தின் மூலம் ஒலி உற்பத்தி செய்கிறது. ட்ரம்பெட்டின் வாயு பகுதியில் உள்ள ஃப்ளேஜ் அல்லது. பாம்பு வடிவமைப்பின் மூலம் காற்றை ஊர்ந்தாலும். உலோகத்தின் மேல் அதிர்வுகளுக்கு ஏற்ப ஒலி உருவாக்கப்படுகிறது. பம்பின் முனையில் உள்ள சிறிய துளையைப் பிபர்ப்பித்து. வாயுவின் பரிமாற்றத்தால் வெளியில் வெளிப்படும் ஒலியை. நிரூபிக்கின்றன இந்த ஒலி அதிர்வுகளின் சக்தி மற்றும் அதன். சிறந்த வட்டார அமைப்பின் மூலம் விளைவிக்கப்படுகிறது. ட்ரம்பெட் ஒலியின் தன்மையான அழுத்தம் மற்றும் வகைகள். பம்பின் மூடியின் மேல் கொடுத்த அழுத்தத்தினால் மாறுகின்றன. இவ்வாறு அதன் வாயுவின் வழியாக அதிகப்படியான சக்தியுடன். அது ஒலியினை வெளியே அனுப்புகிறது இதில் பம்பின் மெட்டல். அமைப்பும் சுருக்கங்களை அளிக்கும் அதனால் ஒலிக்கான. எழுத்துக்கள் மீண்டும் அதை சரியாக வெளியே உருவாக்குகின்றன.